Tambien äjtyä nkä'spatä nkä'spatät yawasäk nkojtapyatät tzäpä u nkojtapyatät apitpasok tä'ksupä, tambien apitpasok äjtyät nku'tpatät se'tupä, mpicatzäkpatät y tejenä sospatät y despues nkolatzäkpatä wak'tyät se'tu pokaji'k, igual nakpasok igualtä't nku'tpa, nku'tpatät se'tupä o nku'tpatät säjkojmä o nku'tpatät tambien este batidito azucaji'knhtumä, atolitoji'knhtumä, tambien nku'tpatät chayotito jejtzye picado con papa jakutyät nkojtayu huevo jejtzye en caldito, tomate, cilantro, jejtzyetät nkä'spa y es mejor jete por que por que mastitä 'yak'kuspa, tambien tambien ukpatät waye ju'tupä, tambien ane tzanhupä nkä'spatät, y y todo jete mastä 'yalimentatzäkpa, mas wäpä, mas sanota'mpä ku'tku pues yäti nä minyajupä titya'p nta'p nta'p igual, y tzäpä tambien nkä'spatät se'tupä säjkoji'nh o en caldito tomateji'k, un dientito ajoji'knhtumä jejtzyetät sospa, tambien ti'yäk puntita de calabaza, de de tzilaca, todo jete nkä'spatät äjtyä wa'kutyä kyotzonhupä'.